ʻAe ua loli wau i kahi mau mea ma koʻu ola, i kela makahiki aku nei ʻaʻole wau i hauʻoli no ka mea ona pilikia aʻu i loaʻa ai. Keia ao, maikaʻi wau, hauʻoli wau, aia wau me kuʻu mau keiki, kuʻu ʻohana, ke hana nei wau ina mea i makemake ʻaʻole ke haʻi nei kekahi iaʻu ʻaʻole.